тамаша жыл таңғы аудиошоуына қош келдіңіз
қайырлы күн қазақстан және барлық әлем
бұл күн шуағымен жарыса оянып күнін жаңа идеямен қуанышпен бастағысы келетіндердің аудиоблогы
бақытты болу ол біздің таңдауымыз

тамаша жыл таңғы аудиошоуының екінші айының алғашқы эпизодына қош келдіңіздер
есеп бойынша бұл он жетінші эпизод
бүгін мен сіздерге сұрақ қойғым келеді
ертеңге қандай жоспарларыңыз бар
білемін білемін жұмысыңыз өте көп
тығыз боларсыз
мен де дәл солаймын
испандар да солай екен
испан халқында мынандай мақал бар екен
ертең ол аптаның ең тығыз жұмысы көп күні деп
қазір ең жиі кездесетін мәселелердің бірі ол прокрастинация яғни жұмысты кейінге шегеру
біз өзіміздің не істегіміз келетінін және дәл қазір не істеу керек екендігімізді көп жағдайда білеміз
алайда біле тұра оңайырақ жұмыстарды бітіре тұрғымыз келеді
немесе интернет блог әлеуметтік желілерді ақтарып жұмыстан сәл қашып өзімізге керек маңызды жұмыстардан сәл қашып ертеңге кейінге шегергенді жақсы көріп жатамыз
бүгінгі постымыз сол прокрастинация яғни жұмысты ертеңге шегеруді доғаруды қалай жүзеге асырсақ болады

егер де супер продактив барлығын өз орында істейтін адам болсаңыз бұл подкаст сізге арналмаған

ал қалғандарымыз кеттік
бірінші көп ойлана бермеңіз жұмысты бастаңыз
сәл жоспарлау керек
алайда бірақ қашанға дейін тамаша идеалды жоспарларды жасап оларды орындауға күшіміз жетпей жүреді
қай уақытқа дейін біз жоспар жасаумен айналыса береміз
сондықтан жоспарды тез тез жасап тоқтатып көп ойлана бермей жұмысты мойнынан ұстап жібермей оны соңына дейін істейік
екінші жұмысты көп ұзақ уақытқа шегермеңіз
қазір жұмысты бастағыңыз келмей отырған шығар
түсінемін білемін
бірақ біздің өзімізді қалай сезінуіміз ол ауа райы сияқты жылдам өзгеріп отырады
көңіл күйіміз бен сезіміміз бұл идеалды тамаша навигациялық жүйе емес
оларға сенім жоқ
ойланыңыз өміріңізде шаршап отырған сияқты сезініп кейін ұйқыңыз шайдай ашылған жағдайлар көп болған шығар
сондықтан оларға сезіне бермеңіз
джордж лоримердің мынандай сөзі бар екен
оңай заттарды кейінге шегеру оны қиын ете түседі
ал қиын заттарды кейінге шегеру оны мүмкін емес етеді деп
сондықтан қазір шегерген ісіңіз кейін түйедей үлкен болып кететіндігі туралы ойланыңыз
және бір күні түйеден де үлкен болып кетсе оны істеу мүмкін емес болып қалуы мүмкін
сондықтан ұзақ уақытқа шегермейік
үшінші осы күннің ең қиын жұмысынан күніңізді бастаңыз
бүгінгі күні істегіңіз келмей артқа шегергіңіз келіп тұрған іс не
міне сол істі анықтаңыз да дәл қазір дәл сол істі бірінші бастаңыз
ал қалған оңай жұмыстар мен әлеуметтік желі интернет барлығы күте тұра алады
төртінші прокрастинацияға көп себеп болатын нәрсенің бірі ол біздің алдынғы постымызда эпизодымызда қарастырған қорқыныш та болуы мүмкін
қорқынышыңызбен сондықтан бетпе бет келіңіз
сәтсіздіктер бізді өлтірмейді бізді қинамайды
керісінше біз одан сабақ тәжірибе ала аламыз
сондықтан қорқынышыңызға бетпе бет келіп дәл қазір дәл осы сәтте өзіңізге керек істерді жасаңыз
сонымен бүгінгі күннің подкастында айтайын дегенім осы
өзіңіз байқаған боларсыз менің айтқан барлық пунктерімде тек қана бір ғана жауап бар
ол дәл қазіргі сәтте әрекет ет жұмыс істе
меніңше прокрастинация мен жұмысты кейінге шегерудің алдын алудың доғарудың бір ғана жолы бар
және ол магия немесе сиқыршы немесе бір керемет лайфхак жоқ деп ойлаймын
ең бастысы қазіргі сәтте сізге не керек приоритетті анықтап сол істің мойнынан ұстап желкесінен алып дәл қазіргі сәтте істеу
одан басқа магия жоқ
сондықтан жұмыстан қаша бермей дәл осы сәтте өзіңіз бүгін ойлаған істерді істеңіз
және мен де солай істеуге тырысамын
келесі кездескенше сау болыңыз
ау иә ұмытып кетіп бара жатыр екенмін ғой
егер де менің подкастым сізге ұнаса онда фейсбукте дос болайық
фейсбукте мен тамаша жыл деген парақша аштым
сонымен қатар талшын нүкте ком сайтында да әртүрлі ақпараттар ресурстарды алсаңыз болады
егер де мобильді қосымшада подкастқа жазылмасаңыз онда телефоныңызда күлгін қосымшаны тауып алып подкаст деп тұратын содан менің подкастыма сабскрайб подписаться жазылу деген батырманы басыңыз
егер телефоныңыз андроид болса онда подкаст дегенді плэймаркеттен тауып алыңыз жүктеңіз
ол тегін қосымша
соның ішінен подкасттың ішіне кіріңіз
тамаша жыл деп жазсаңыз менің подкастым атып шығады
және оған жазылу десеңіз әрқашан күнделікті менің подкастымды алып отырасыз
сөйтіп біз дос боламыз